الموضوعات اللي تخليني وايد مستانسة وأنا اتكلم عنها <hesitation> أهلي وربعي <hesitation> انجازاتي دراستي شغلي هذي الشغلات اللي مره يعجبني اتكلم عنها وأكون وايد مستانسة وأحس حالي سويت انجاز صراحة.